Ahabwangye kugira izooba rirungi, n'okutandika izooba ryangye n'eshaara, hamwe n'okugira oku- ou naayamba, kumara izooba hatiine ou nyombire nawe, ninga ou- ounyine rwango nawe, kutuura n'abantu boona omu busingye n'omuri rukundo, n'okumara izooba naareeba oku naarirabamu nk'aha mwezyo nkareeba ntahenda biragiro bya Ruhanga nyowe nk'omuntu tinaabiiha, tinaayiba, naayamba owaaba naayetenga obuyambi bwangye oku nkubaasa, niryo izooba ryangye erirungi.